إي إي ممكن تكون الآلات تتطور تكون زكية جداً طبعاً، كيف ما احنا شايفين الأيام هادي الزكاء الاصطناعي وكدة، فممكن تكون في آلات تتطور بعدين لكن أنا أعتقد يعني إنه ما راح يكون تقدر يعني تكون عندها مشاعر حقيقة مسل الإنسان، فمسلاً الإنسان مشاعره مرتبطة بالعقل البشري فإنه في كل مشاعر مسلاص حزن أو فرح فبيبدأ بيعطي مشاعره لكن غيره لا طبعاً.